::Mor :on 'dhu 'nynor :an 'kplen, :an no-dih:, deh :on :ne nyor-kpalu' a kpa-a :dha :due', :mor :on 'duo: or 'de-' :on 'duo: or :baa'-', :on 'duo: or 'de-di' :boi'-', eh-: ya 'de <hesitation> a :dhe-dih eh-: 'o. :yee' <hesitation> :mor :or 'dhu-a nyor :kpalu: 'nor-', :ka :an mu-a 'nynor-a dih :kpon-eh no eh-: mu or 'ton-' :po 'o, 'do or 'ye :a 'o 'a! Nyor-kpalu: :daa or no :gwlor 'jeh, 'an-a'a: family :yu 'jeh 'an-a'a: any 'wluh-a-nyor :mor or 'yleor pobo 'de or bo 'weh. 'On 'dei'-a nyor :mor or :na :naaa: :mor or mu 'de or 'bo or pobo 'de or bo-dih 'weh 'o. Deh+ :daa :an pobo-a ya :me-: 'ya 'de a :dhe-dih a :korn-dih deh. :mor a korn-dih: :mor :an-a'a: <hesitation> any 'wluh nyor pa, :mor nyor-kpalu 'nor-a' 'nor mor pa, :yee' a klehkpeh a-a' klehkpeh a :dhe :dha :due' dih, :yee' :mor eh 'dhu a taa :dha :due' dih dhe :yee' eh-: ya 'de 'o 'yu :daa or no :gwlor-nyor 'jeh 'o. Eh-: ya 'de nyor-kpalu-a 'nynor-dih :dhe eh. :yee' :mor 'nyor 'nynor, :mor :an :porlor :nyni 'worn 'do nyor-klpalu-a 'cheh bo, :mor on :dhe-dih :yee' an mu :on 'bhorn-dih :wlu-dih:. 'Bor :on :korn gen 'an 'de-di' 'yu or 'da or :korn-a' :or :kplen no-a 'o :en 'nyni-a 'yi-dih :nynii: 'de or 'di, :or :korn 'bli 'gbu :mor :on pa-a' :an 'di-a deh, :an no-a :yeh da, :mor :on pa 'de or 'bli 'gbu <hesitation> or mu or 'yuba dih :san :sannn: until <hesitation> :on 'ye 'de. So nyor :dao' <hesitation> eh :se deh-a kind :on 'ye-a 'o :an 'ti bli-a 'jeh, <hesitation> :an korn 'o 'an 'yu :yee' or 'de 'kpa 'o or-a'a: nyor-kpalu-yu-a 'ble :jeh 'da 'weh, :an korn 'o :an 'yu. :Ka 'nynor-a n. o 'de or :porluh-a nyni 'yi-dih :nyniii:-eh:. :yee' :mor 'nynor :nor, deh :lon 'ble-a :an-a'a: yibeor :naa :mor :an-a'a: yibeor-a <hesitation> pobo: 'o bo dih, :yee' :an-a;a: nyor on 'kpa 'o :an 'bhorn-dih :wlu-dih 'da 'weh, :yee' nyor-kpalu-yu: :daa :or :korn on or kp;en :eh :ne-a 'de or 'di en se 'yi-dih :nmor 'o or :se :gwlor-nyor 'jeh 'o, :mor zorn zen :a bla-a :koan' :due' or 'kpa-a ken or 'soeheh: or 'da or :se-' 'bor 'i o. :an bla deh :due'. 'jle-dih :an-a'a: nyor, 'jle :an-a'a: 'de-di' :boi', or 'jle-dih :an 'de-di :boi' 'weh 'suh dhih a 'jeh or 'jle-dih-uh-a en se 'nyene :korn. mor :on mu :wlu 'da <hesitation> borlor: ti 'ye :on 'weh. So nyor-kpalu-a kind :dao' eh :se nyor-kpalu :on 'ye-a :an ti 'bli. 'mor mlor ka <hesitation> on no eh-' 'ye-a nyor <hesitation> :mor any zon <hesitation> :or 'jle'-dih-a :an-a'a: nyor+, :or mor :mor :or 'dhu-a 'nynor-yu-' :mor :on :ne 'de :on 'bei' klu-' <hesitation> :yee'nyor-kpalu-nor: :on 'da :or no-a :a yibeor :yee' or kpao' :an 'jle-dih 'da weh 'de nyor ybei',: 'mor mlor 'on 'ye-eh :yee' <hesitation> or se beh-dih: or 'ye 'on :korn-a 'jeh, :yee' 'an mu :on dih 'tali:. :mor nyor-kpalu <hesitation> :mor 'on 'da-a deh :daa zaen', eh-: 'an 'bhorn 'o :mor :on 'da eh-: :dhe-dih, :mor 'an 'bhorn 'on 'ye any deh plo-a 'jeh 'kei' <hesitation> wli-eheh: :dhe-dih, kpa 'de :on 'bei' nyne bo :on 'ye deh keh-dih zela:, :mor :on taa-eh 'on bo-dih no :yee' eh mu 'on 'ton :korn mor-: 'on mor-: :a 'ye-dih :dhe. Jorwor: :mor :on taa 'on ya pobo :gwie-: :glaa'e-: 'on :due' 'on taa 'an 'jeh ya sin-dih, 'on :se-eh 'ye 'mor mlor 'on 'ye :on 'bli 'ti. Jorwor: :mor 'on :taa deh-a 'bhorn :mor :on 'da 'o eh-: :dhe-dih 'o, :yeh :daa eh-: :dhe-dih 'o eh-: mu-dih nor 'o :mor :on 'da 'o 'de 'on bo :mor-: 'on mor-: :a mu :dha :due-dih :dhe. :yee' :mor 'nynor nor :mor :on pobo: nyor-kpalu: nor bo-dih, :mor :on taa 'o or bo-dih-a pobo, or 'de 'i-: or 'de-di' :boi'-: or :baa' 'i-: :mor on si 'de :on bo 'gbu dih :yee' :on 'da een nyor 'si 'de on bo 'gbu-dih 'o <hesitation> 'an-a' yibeor-a' nyor mo-: 'yle 'o, ' 'de n